أهم أهم خطوة بالاعتذار هي ال admission. إنك لو مانك مقتنع إنك غلطان و إنك لازم تعتذر. لا تيجي ما توريني ويهك. لأنك لو ما سويت ال admission لو ما اعترفت هذا الاعتذار ما له لزوم، ما له زوم. أنا وايد احترم الشخص اللي يسوي ال admission هذا.